gott kvöld kosið verður í sjötíu og fjórum sveitarfélögum um

tuttugu og maí næstkomandi línur um framboð eru en í kvöld ætlum við að ræða um borgarmálin Dagur b Eggertsson borgarstjóri og nýr oddviti Sjálfstæðismanna þetta er svona aðeina að færast fjör í borgarmálin núna

ekki verið í neinni ládeyðu Reykjavík er auðvitað á fullri ferð og mikil þróun

fjölbreyttari en það hefur svo sem verið býsna góður friður um borgarstjórnina sjálfa að nálgast kosningar og þá fara menn að rifja upp loforðin frá því

síðustu kosningar þá var

húsnæðisvandi í borginni og hann er ennþá þá helsta áhersluatriði Samfylkingarinnar fyrir þetta kjörtímabil sem er að ljúka að reistar yrðu þrjú þúsund leigu eða búseturéttaríbúðir á hvar eru þessar íbúðir þær eru mjög

víða þær dreifast um alla borgina við sáum það að verktakar fóru af stað með

að spennandi verkefnum og við töldum að borgin þyrfti að stíga inn og tryggja að það yrði fjölbreytni í þessu það yrðu líka leigu og búseturéttaríbúðir

myndu byggjast upp fyrir alla en ekki fáa og þess vegna höfum við lagt megináherslu í húsnæðismálunum og það er svona hryggjarstykkið

í húsnæðisáætlun borgarinnar að vinna með félögum sem eru ekki þetta eru stúdentar þetta eru félög sem eru að byggja fyrir aldraða þetta er Búseti verkalýðshreyfingin við

til fimm árum líklega komin í hönnun eða lengra tvö þúsund fimm hundruð og okkur sýnist á öllu að við einu ári á undan áætlun með heildarpakkann Eyþór þú hefur gagnrýnt þessa stefnu borgarinnar og efndir á loforðum já verkin tala

að vera í næstum fjögur ár og Dagur búinn að vera í átta ár þó svo að það sé verið að hanna íbúðir þá býr enginn í íbúðum sem er verið að hanna spurningin er

að koma og fullbyggðar íbúðir í heild eru bara nokkur hundruð á ári það er verið að tala um

samkvæmt

er langmest í Reykjavík það er alveg ljóst

að fjölgunin er minnst í Reykjavík og í fyrsta

í lýðveldissögunni frá því lýðveldi var stofnað þá er meiri fjölgun á landsbyggðinni hlutfallslega heldur en það sem ég vil gera er hreinlega að fjölga lóðum og búsetuúrræðum í öllum hlutum borgarinnar bæði

austurborginni og vesturborginni því að skorturinn

býr til hátt verð og við sjáum að leiguverð er allt að þrjátíu og þrjú prósent hærra í Reykjavík innan Kringlumýrarbrautar

en í Kópavogi og fólk er að flytja í önnur sveitarfélög þess vegna þarf borgin að axla sitt ábyrgðarhlutverk sem höfuðborg þetta fannst mér dálítið óljós svör hafa legið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn vildi að við hættum að hugsa um þyrftu öruggan leigumarkað þegar GAMMA og aðrir einkaaðilar komu inn á leigumarkaðinn þetta er rangt við höfum hins vegar haldið við þessa stefnu við höfum legið undir ámæli um að við úthlutuðum ekki mörgum lóðum svo tók RÚV það saman hvað hafði verið úthlutað á kjörtímabilinu og Reykjavík hefur úthlutað en öll sveitarfélögin í kring til samans

það sem er rétt hjá Eyþóri er að Reykjavík hefur aldrei verið eftirsóttari ekki bara af íbúum heldur líka ferðamönnum og þetta hefur haft vanda í för með sér húsnæðisverð hefur farið

upp og við höfum þurft að byggja meira og þess vegna höfum við verið í þessu átaki í skipulagsmálum en

við þurfum að passa upp á

að Sjálfstæðisflokkurinn vilji ekki hjálpa þeim sem minna mega sín því í raun og veru er það þannig að þegar þú býrð til húsnæðisskort þá bitnar það á öllum og leiguverðið verður hátt og það bitnar á þeim sem eiga kannski ekki efni á

eignast íbúð þegar Reykjavík er orðin þrjátíu og þrjú prósent dýrari en Kópavogur þá er eitthvað mikið að förum aðeins í samgöngumálin Eyþór þú hefur sett þau dálítið á dagskrá núna gagnrýnt gagnrýnt stefnu borgarinnar í samgöngumálum og ert andsnúinn Borgarlínuni en nú er fyrirséð að fólki muni fjölga í borginni á höfuðborgarsvæðinu sjötíu þúsund til ársins tvö þúsund og fjörutíu liggur ekki í augum uppi að það þurfi einhverja róttæka breytingu til þess að efla almenningssamgöngur valdatíma Dags er orðinn mikill samgöngu og umferðarvandi í Reykjavík það eru sextán af tuttugu hættulegustu gatnamótum landsins í Reykjavík samkvæmt opinberum tölum að meðaltali samkvæmt tölum Samtaka iðnaðarins

hefur vaxið mikið á þessum tíma það sem við viljum gera er að fara í uppbyggingu

gatnakerfinu fyrst og fremst vegakerfið er ekki bara í molum bókstaflega heldur hefur borgin undir forystu Dags tafið framkvæmdir með því að taka ellefu framkvæmdir út úr áætlun en þessi fjölgun þessi fjölgun sem er fyrirséð er hægt að að takast á við hana getur samgöngukerfið tekist á við hana án þess að efla almenningssamgöngur nei ég held að þetta fari saman og strætó þarf að komast á milli staða eins og aðrir bílar sjúkrabílar og fólksbílar af hverju ertu þá á móti Borgarlínu borgarlínan finnst mér vera svona framtíðarsýn en við þurfum lausnir núna á næstu fjórum árum en þurfum við ekki líka framtíðarsýn jú við þurfum það og

að vera heildstæð

til allra fararmáta ekki bara strætó heldur allra en hvað viltu gera í staðinn fyrir Borgarlínu ég vil efla Strætó eins og hann er í dag ég vil laga vegakerfið það sem þessi meirihluti hefur gert hann lofaði að gera b s í að samgöngumiðstöð strætó

gengur ekki til b s í í dag og hann breytti Hlemmi í með kampavíni ég er ekki að sjá að þessi meirihluti hafi lagað strætó hann ætlaði sér að tvöfalda notkun strætó hlutfallið er ennþá það sama þið eruð gagnrýnd fyrir samgöngumálin og

að sitja fast í umferð og

fólki ofarlega í huga en þið viljið þétta byggð hvaða hugmyndir hafið þið um það er hægt að gera þetta án þess að byggja upp stofnæðar þetta er nákvæmlega verkefnið sem við staðið frammi fyrir ekki bara Reykjavík heldur með við sjáum að það er ekki bara að fjölgast og byggjast upp hratt núna heldur er því spáð að það

tvö þúsund og fjörutíu og það er eins og Kópavogur Hafnarfjörður og hálfur Garðabær og við erum búin að skoða mismunandi leiðir til að mæta því og eins og þú nefnir gæti maður séð fyrir sér að halda áfram á sömu braut og reyna að byggja sig út úr þessu með að bæta við stofnvegakerfi þar sem

alls staðar og við erum búin að bera saman þessa kosti og ástæðan fyrir því að þetta er

svolítið óljóst sem Eyþór er að segja hérna fór fram og sagði við eigum að hætta þessu sem

að gera við eigum að þenja

en það er búið að skoða það í umferðarmódeli fyrir höfuðborgarsvæðið að það myndi gjörsamlega sprengja umferðarkerfið og stoppa og auka

margfalt en mig langar að spyrja þig menn hafa talað um hliðarfót til að mæta umferðinni vestur í bæ

eða Sundabraut eða stokkahugmyndir einhverjar til að auka flæðið öll öll þessi þétting byggðar mun hún ganga án þess að fara í einhverjar róttækar

varðandi stofnæðar róttækar lausnir sem skiptir mestu máli er að gefa fólki val að það geti notað ég er að svara spurningunni ef þú ert að spyrja dugir að fara í allar hugsanlega

ég er að spyrja dugir bara að fara í borgarlínuna nei enda hefur það aldrei komið til tals en hvað ætlið þið þá að gera borgarlína er hins vegar lykil og hryggjarstykki í svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið því að ef þér tekst ekki

að breyta ferðavenjum þá skiptir engu máli hvað þú setur mörg hundruð milljarða í að vegna þess að það stíflast og ef þú ferð í það eins og Eyþór leggur til að auki að þenja byggðina þá ertu að beina heilum Kópavogi heilum Hafnarfirði

inn á núverandi stofnbrautakerfi og og ekki bara stórauka heldur margfalda

vegna þess að við erum búin að skoða þetta ekki bara meirihlutinn í Reykjavík heldur með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu borgarlínan nýtur stuðnings alls þessa fólks og allra þeirra sem hafa sett sig verulega vel inn í þetta

vegna þess að þetta er betra líka fyrir þá sem ætla að keyra bíl örstutt um þetta en síðan ætlum við að tala um skólamál ég

eitt við erum hundrað tuttugu og fimm þúsund í Reykjavík við eigum að geta komist milli staða án þess að vera með umferðartafir eins og við séum í svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins þar sem við erum búin að greina alla flöskuhálsa í kerfinu á fimmtíu og fjögur mismunandi gatnamótum hvað helst dugir til að umferðin flæðir sem best ekki bara gangandi og hjólandi ekki bara strætó

alvöru könnunum á þessu ekki bara slá einhverju fram þið nú ofan í magann djúpt nú

að tala aðeins um skólamálin við

af því að stærstur hluti skatttekna borgarinnar fer í að reka menntakerfi hérna þetta eru aðallega laun

frá norrænu ráðherranefndinni sem segir að íslensk börn standi sig verst Norðurlandanna í við vitum að kennararnir eru ósáttir margir með vinnutímana launin álagið og þetta virðist vera einhvers konar kerfislægur vandi ég veit að þið viljið að ríkið komi til aðstoðar með að fjölga kennurum og meira fjármagni eða eitthvað í þeim efnum en hvað ætlar borgin að gera til að bregðast við þessu ástandi að hluta til þurfti

fjármagn og þegar við náðum viðsnúningi í rekstri borgarinnar á miðju þessu kjörtímabili þá forgangsröðuðum við einmitt í þágu skólana og velferðarinnar bættum þar verulega inn þar sem við töldum rök fyrir að hefði vantað fjármuni við erum síðan búin að vera að greina þetta með okkar besta fólki kennurum við erum líka búin að vera í mjög umfangsmiklu

til tvö þúsund og þrjátíu við höfum líka kallað á nokkra helstu skólamenn heims sem hafa

í þessari viku til að leggja á ráðin með okkur aðgerðirnar aðgerðirnar eru fjölmargar og þær eru unnar í samvinnu við skólafólk í samvinnu við skólana við eigum í grunninn mjög gott skólakerfi það er vel mannað en það eru ákveðin viðfangsefni varðandi

varðandi það að gera skólana eftirsótta af þeim fjölmörgu kennurum

en þú ert að spyrja

þessar aðgerðir erum við búin að vinna svona eins og við teljum að þurfi að vinna barna í grunnskólum hefur hrakað hann hefur ekki verið lakari í tólf ár staðan í leikskólunum er þannig að foreldrar hafa þurft að taka börn þannig að skólinn samkvæmt PISA samkvæmt þessari úttekt Norðurlandaráðs og samkvæmt innri mælingum Reykjavíkurborgar stendur verr á ýmsum sviðum og þetta er ákveðinn raunveruleiki sem við verðum að horfast í augu við meginhlutinn af rekstrarkostnaði borgarinnar fyrir þennan málaflokk og ég tel að við getum gert betur það er líka óánægja með þjónustu Reykjavíkur á þessum sviðum sem öðrum íbúarnir segja að þetta sé lakasta þjónusta miðað við öll sveitarfélög sem Gallup mælir við erum umkringd sveitarfélögum þar sem þjónustan er til fyrirmyndar og Reykjavík er höfuðborg hún á að standa sig vel og betur og Dagur hefur haft átta ár núna eigum við skilið breytingar reykvískir skólar

allan samanburð við aðra innlenda

þróunin er niður í Reykjavík auðvitað á hún að fara upp þess vegna erum við

þetta af metnaði og ég hlakka til að tala um það fram á vor já við höfum nægan tíma tíminn er farinn frá okkur þá er ekki fleira í þættinum í kvöld